Au lebih hi fo'a fafaik di banding au abe'e karna kalo au abe'e sone au foa sone au aopang ta malada au aopang hedis a, kalo fo'a fafaik sone au rasa au aopang malole a ma nanok ka au aopang boe da'uk a jadi au lebih hi fo'a fafaik dibanding au abe'e ladaen a.